Ankoatran'ny famokarany tantely zao a, de ny tantely koa a m- mampifandray voninkazo anankiroa, voninkazo lahy sy vavy, de miainga any amin'ny lahy izy zany a mankany amin'le voninkazo vavy, de rehefa avy eo rehefa mikambana iny zavatra iny a de lasa manome voankazo.